Hiɗo an daga thalando kai ya dagna kuregeye dad hiɗambe, kuregeye za yahyahe itar michna na kam itar dad hiɗa guh an giɗa guhitare tat gitar fkke, ka da naha tsho hutsanitare zaya wurna da sawalina chuchur chuchur niya da wurna da ftsala wurna chuhur nivi tare ka hwaya tar da amb hawaya vaktare ma wasa bi. Tuhga tsitsa wurna nana kina za hiya ka hwaya ka dagala itare, da gala gala da gath gitare bidikwa ka da viya viya niha ke hwaya da fka itare fka mbaza chuchur chuchur taf gin ftasare an fke ka hwaya da ambe kada tfa fke sare niha ma tahbaha biya fing bit bit diya da tfgin ma tsa baha vake da hitsgine bi sada darsa ha da vana kino so ɗule sih-sih am bugine, ta gudsare ai sih sih manine toda kada viya viya tahinna davana niho kada viya viyo niho da hwaya da vine ni dala dava niha tamo da hwaya da vine, kai ngiga hiɗa tsi tarefa. Hiɗa ka yahayahe wage yahagaha chuhur-chuhur niya ka wurna da tuhgaka babaro wurna ka chuhur chuhur niya yahayaye niha ka hwaye tama ka hwaya da ftasare harsare ka hwaya da ftasare da har sare a kurege hiɗa vaksare da har sare ngiɗa hiɗa vakasare harsare ftsarna da tfgine da ngthadowine dgid kino ka bue, a bugine amb ngiga zaro yah zaraine ai ngiga zara yahayin da yahgine zaro kino ka buga buga yininde managin thiye manga yi zaroo yahgine ka buga buga ambe da hiɗalitare ba digitare da sugawala da chuhurɗa wurno dahane ka hutsawadala hutsin zarsare da tuhgaha wurna kina ka sgawala itare da mbaza mbazo naya haya yahe da tsitsa mangaha damatuh dama ga za ngur biyo to da tfgatfitar dahane datfat fitar dagalo yan daga yahayahe, kurege ndiken da dakzare tuhgaha wurna kina da mbaza mbazo, tuhgaha burbure dambaza mbazda hane an hutsada fuksarna tfgine da muhasare kuma nga bukmha kitakula nga tfatfa ma dula kitakula biya. Sih ɗul ɗul ma mangan thabma ta bagin ta ftasare mbzagahatvtne, mbzagaha trine ngabamana sauta tilili bii halak kwana kwana maninka gudsare da tfginka fikna, ngaba man tilili bii to wahala viya viya ai, ngiga hiɗa tsin sosai ngiga hiɗa tsin wahala viya viyo to wuɗa da kwarudka lava kurege, kai da han dge thal kam ngude da ɓalak hiɗa bii ngiɗa hiɗa tsin sosai ngiga hiɗa tsin to larna kwarudma ka lar kuregema lava lavun kwarun tsa rigiga hiɗa ma zi itar za yahayahe ma hiɗa yitar da hane ai. Ya belengo zai yi lukuve gtaktsa tuhuɓa ya babundo tsa dagala da naha belengwa kanda ai dglada naha luk va kamda thale hitsga kanda takwe da hitsga kanda wawooo aya ni dala tsuwa kai tsuwa nika ka kwarakwara kanda da <hesitation> kur ai da hitsga kanda tkur ai hitsga kanda dgamdga da nah lukuve nava yi babanda ai to sgawalitar da kalhiya ai tsa hiyoo, tsawurno ftihnivi tar da ndada ndaɗo belengo hiyo wurno ngena ɗuditar bi ai Ya belengoo ya lukuve dahan am mana ɓarna itar za dgwaya ai, an thal ai sai hitsga kanda tukure ka peltra pela kanda ka hwaya tar ambahaka an sgawalada. Vakanda itar ai sgawala itar da guhe fa tsitsha sakse sai kiviɗe sugo kivi tar da kalakalo da vag'gaha guhe sugo kiviɗe tar da kalakala a da sohha kino sohud kviɗna da, witho da hangabahha thalebiya ngiga gudtsa buga yi tsistamda guhe da sohitar tsitsa kviɗe ka peltrapela ho bdigitar da hwaya. Ya lakurkino lukuv na za belengoo zai zartar mblge ngwa ɗo itar nɗik dake ngwaɗo ude ngwo itar ya zat tare amblge sih yi zargar hayo darsdigitare ka hwayitare kahwaygi tare howay gitare da peltra pela ka hawayitar tam <hesitation> kai yawwa niha tama ka hwaya tare tsaniga ude nivitar tama da tsnifitare triɗ nihatongaba ude guh biyo nivo nivitare ka sgawala itar da kai yi hiyo ya wurna ya hiya zaitar ndaɗ gan ai thaya ai, ftih vɗga itar ndikena manitar Sakyana kina tsa burbur tuhgaha kina ka yalabii ka kwahakwaha itar zuwa zuwa ai, ndik yan yi belengwa zai yilukuve yan dugwayatar ai ngwaɗga itar ya zara htar kina ka sugo yane dagamda guho naviyi dadanda ka dagala kanda da nahanaha ai nah lukuve dagala da nah lukuve nuvude ka hitsa kanda ta kur tamo ka naha naha kamda tamo da sugo itar kino yawwa niha tama ka hwaya itar belengwa, lukuve ka hwaya tar tama da soyitar lukuv kam da soyin kam guha fitsa yankam wasa bii da kalakala itar dahane da kala kala itar hiyo durgitare wala yal yal ba hit ya biyo ka nhuru tsar huru tsa tare ka zuwa zuwa yane sugo itar da gata gato da burburhe dahiya gwethemahe, kala kala itar ai. Amma ya belengwa wurna gata itar ka ndaɗga ndaɗ belengwan ngiga hiɗa ai tsin ngiga hiɗa ka belengwa sosai ngiga hiɗa tsin. Da kwargaha lava pohew kino bdigitar da sakse sai mahga itare ngaha an guh biyo da kwaraha kwara lavo shuru ni tare triɗ niho da trid niha kina to ka ga guh biyo nivitar. Da ya kwargaha da lava to gathaɓa an guh nivitar da ahbaha kwara tava bi da sugo itar yau ka hitsam ga hi tsanuvude tam kwarane <hesitation> yas ayya nidalla tsuwa ga tsuwa liha tam a tsana tsna itar tsa ngiga ude nirud, ya belengo dasa gat gaha takro sighazai ya kayaha ambe siggha kaikaha karo kbga ka sigga sigaha wurno tsa guhine da siggaho da nahitare aa ngiga uda nivitare, ka hwaya itare da naha tsitare kai udena da kurgine nivitare ka hwaya tare da mangaha hiɗa ndiken da man ga bahabiya kam sai gadi sar da mana ha ka hwaya itar ta kure ka kwara kwaraha lavo zak ka hanadiha tamo thathha tra ho hnadiha tamo thha thha tra thhaho, hnadiho kada hwaya itar gabinbi kam wurna ha zai ya ngrea tsa ngrea ndabitar biya ka mburutsa mbru tsa ka zuzuwa zaya hiya kala kala itar hiya sosai kala ka itar, to da nahgabah biya ma da man asara ha ai danahga bahbi da nahanaho yala dagaho hu tsoha da witho ba yanda wazza itare kitkitakulo da wazza itar. Da ngabinbiyama zar ya ufa zuwi tar ai yahdinga hdinge ya mangware ya waraware dahan dugwaya tar yahin a kayaha dagwai tar yahin, nga dugwai kwal zuwi tsitare thak na bi ya mangware ya hdinga hdinge ya zarya ufa dahane a thale yan dugwai tar ai, dangaba hiya thal bi zai yi burbur bi to yahin dugwai tare ka dgala itare wasa ta ufa ka vaɗgavaɗi tare kada zuwa zuwa tsitare, to da hwaya tare ma da hwaya tare ma da yawwa niha da tsana tsna tar kwinda kaude to da sugoda hwaya tar kayan to da hwaygabitar biyo, tsntsini tare to a hada hwaya kyan lukurkino daho kitakula nahi itare ma dasa dasdigitare da kur mchie ne.